ଜିପ୍ଟ ସଂସ୍କୁର୍ତି ଏକୋ ପ୍ରାଚିନୋଂ ଏବଂଗ ସମ୍ରୁଦ୍ଧୋଂ ସଭ୍ଯତା ଥେଲା ଜହାର ନେଲା ନଧୀ କୁଳାରେ। ଵିଫଲୋର ଥେଲା ବହରାବ ପିରାମୀଟ, କାଲା, ଧର୍ମା ଏବଂଗ ଜତିଲ ସମାଚୀ କେ ଗଟନୋଂ ଦ୍ଵାରାବର୍ଣୀତୋଂ।